प्राजील एक असो देश है, जहांपर की एक ब नदी भोत बड़ी है और वहाँ पर छील भी है। बहुत दार्शनिक इस्थान भी है, लोग जा, जावज, घुमज, वहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब वो एंजाई करेंज। ओर जानवाला तरतरे की चीजं नदेखह। वहाँ पर महाकाल लोग भी बोग शांति प्रिय वेहाँ हैं। मेहनती हैं, वहाँ पर गन्ना की खेती भी मतलब बहुत लोग करेज, और वहाँ से वो लोग बाहर भी भेजेज। वहां की हर चीज मतलब देखना का लायक रहे लोग, यहाँ से, भारत से भी बहुत लोग जाजो। महाँ पर गईना नाना गुमी फिरीन बहुत अच्छी अच्छी चीज न कभी देखाईश।